<hesitation> ɗun kaa ana tiiɗi dee sowanaa so tawii bannge yiite ɓattiɗaa walla sunu maaɗa mawni. Ɗee nii eɗi hakkille an waɗde jooni, ɗe mbaawmi wiide ana cabinbina ɗun. So wanaa ɗun, faa wulaare maa mawna nii enna ka, <hesitation> ana tiiɗi e hakkillan ka. <noise>